Inten intuklik kuk'a'oltikoo' uyumil a' wakaxoo' etel a' yuk kaj <hesitation> kinwa'lik inten inten ma' ya nak mix junpak junp'eel b'a'al juntuul b'a'alche' ti b'aylo', inten <hesitation> kintuklik men ki- kin wila' junp'eel k'in juntuul wakax uk'a'oltik uyumil men ma' umentik men b'a'ax ti'ij ti ulaak' mak ku'alka'tik a' yuk kajil xan la'ayti' uk'a'ooltik uyumil wa ulaak' mak te'lo' kub'el pachil ti'ij ku'alka'tik.